Oire epitaara iare ita viru viei, uva voa raga vaita eva. Epitaa ita ari tarai pa vio veira ita osa epita purapaveira. Epitaara viapau oiso katai epitaa, iravu ira oiso kaero virovere okepivu va. Ari iravu ira vo rao rivu round akokoo para revere epitara. Oara vurutu kaenkaen ora toupaivera vara epitaraa epitaa ari, ovutaa rovu ra kepi araga pura revere. Tarai pauei rakaoo <hesitation> ia tapo tarai pauei iria kepia pura paeveira ora aue, korue, eraita ari viapau oiso riraavii a evaa, oisi raga uruvau vokepiro purapae veira. Oire rera iare korupii, ari eraita aue vira circle vo akoko aeva, voraguiro oisiri sovaraia toupaivere. Viapau oiso katai vira epita porapaveira, ovuta rovu ari okepiva uvai kae rovi rovere vosa eisi va purare vere epitaa. Oravua gareparavi, oravua garea virutu, suriketo ari era vo circle akokoo o piaravi vuia va votvoto pie revere. Sikuii, iravua ita era ira vo kaekae pura revere va voiso vo torotae vii voa viriva ora goro paro papa ovoi pasa era sikui. Ari oaravu riropara oaraia tarai pavei. Era tapo era keravo oavua ita eva uva eraita ari, eva ra iata iata tarai paviei epitaa rasitu ro sovaraia o ora pura pareveira. Oire eisi.